A temar galis megaga mamana ka. yantuein galis enma man kan man pelete. man spun. man ka te nan- nani neri hoskuk e turun semalua a <hesitation> kate nas nasi neri na e galis semalua man lbalba te hasogeri ne nona u sop tum e <hesitation> lupina korkorena. Lupina na korkorena tra mamanaka. a luma has a luma has e <hesitation> gagoso mna noni u sop, noni. Na le yantuein ttobu senma tualmulu. le ttobu en ma tuamulu ba u korkorena te la na. Na tanaka ale yantwei sagho hange num te ttobu memalu u sop. ttobu memalu. e haguagosona tomulu. Ale sagho e num u korkorena te kana tru baku tamulu ni pumalamulu, u sop e kuiena. e kiling e hagoagosena mamanaka. Non te ngilin. te katsin ttobu simalu. te katsin kto malu a mamanaka. ale mas holenum a nona ka tum. hol nase malu ats palou. noni. A parpara katun i niaku rke mne yantuein sbe snats palau bte mne hol sne u sop kba sop e mas hol has eri. Hol meri e hatubna ninga.